Xa tawa'anu ndeyu xa tawaxanu di ñanu, xa tawa'anu kunu, xa tawaxanu in ñinana xetawua'unu ndida xa kweiñunu <hesitation> os una kiwininu nxu xentiunu kaniñi kixii, ñanu inka kiwi, nxu xentiunu <hesitation> aparato ñu.